Odi bido fere, odaya, odaya, ohefti, ohefti dham mughal, dham mughal jye, bwala mo anni bemajum, nye oma biti dham mughal man, Olarin jayengol, jayengol, haskiti mo masin, so doki owar tewe ti babama ko. Babaman wari yehi, lebe yehi, lethai jayengol man, nan babaman, oma jiti.